Na mʊ dʊl n yəlam bwayɨli mʊ swɨle n naa nɔɔli we mʊ dənle wʊnɨ a bʊm dəsɔ naa nɔɔligii jʊwa bʊm mʊ dəngi sən naa nɔɔl, win ba tika tikai, mə yɨm kwani win digɔ na yɨ dəng nɔɔli ni mə, naalai we se ba tikai sə nə yɨ kin sə nə yɨ daa wini, jʊ a bʊma dəgi mə gun mə yɔ dwala disən saa nɔɔlii disən naayo win n dʊl n yəlam nəfili miso ma yɨlile a daagɔ nɛnɛmi jəbɔ tɛtɛmi n la nəfili wʊnɨ mə naa nɔɔli le sən naa yɨ nəngən ni nəngɔ mə dʊl mə la nəfili mə nya nɔɔli sə na sən yɨ nəgəniyo win mə dəngle na nɔɔli gə abei banə mʊrka dul kin nəngɔ tikaile nəngɔ be mile nə nəngɔ tikaile diso nə mʊrka dul na mə maabɔ nyiyɔ məndi mi bwili wo a kəga mi, yo jʊ <hesitation> mə dəng a bʊm tənaa nɔɔliyo nəngɔ na wʊnɨ nyo disən nya bwili sən fəto dul miyɔ, namə nabɔ nɔɔli mə maa nyɨn sən fəto dul miyo, yɨmi mə yɨ a mʊgɔ youli mə nyɨn di dweyeni mə dənglei ja bəi bəi, nuwo ni a bəi nə tɛtɛmi bəi jəbɔ nɛnɛmi mi təmi we mə maale nəngɔ mɔ guni sən saa nɔɔli nan naa sən be nən təmi sən fəto butɔmi nəngən, jʊ mə yɨ mə dəng a bʊm A bʊm mi yɔ yan sa nɔɔli sə naa disən be nən ban fətɔ bʊtɔ mi nəngən na nɔɔligɔ beyɔ be ba tungtung mwe ya nile namɔ jung twama kulli nuwɔ nyi yɔle sə ya ni mwe woi nɔɔli gɔ yɔle sa ni mwe wo a kulli disən nɔi nəngɔ mə dəngle mə jʊnɨ a bʊm yɨ dəng saa nɔɔli disɔn naa nəngɔ mə yɔ mə dəngi nəngɔ a bʊm nəngɔ ya mə saa nɔɔligi nəngɔ mə nai sa beba duwa mwe sa ni sə ni dakini disɔ shi mwan sa ni sa ni jəjalən sən ja nəngɔ jʊgo mə yɨ mə dəngi jʊnɨ nan yɨ kwami misɔ bʊmle win swar yɨmɔ yoi a la yɨmo kwamɔ win swari, na yɨ mʊ kwamo win swar kiyo kel jəbɔ wɔ bʊlali youlini di mʊn a dul mʊ yi mʊ kiyo kelo. kwamo win swar n dʊl n la nəfili na we dəggi mə yɨ mə naa nɔɔli, mə naa nɔɔli, na mə yɨbo na mə yɨm kwami win swar mə naa bə nɔɔliyo ya mə dəga dəga kang nən kwan. Ma gun mə douba douba lɔ nəbɨ jə kai kai ja buggi ja jii jii, kai kai ja jii a gola. Na di dweyeni na mə naa bɔ nɔɔliyo nan yɨyɔ, mə bolale nən kwanyo mə dəga jʊləle nə kwanyo, jə nyuwa mi nyuwa twɨla wo. Nəngo a dəgi a bʊm nyo fa n saa nɔɔli nya disən naa, nan naa nɔɔliyo. Na nɔɔligo mə naaleyo we mə dəngle wo sən naa, we mə dəngle a bʊmi a bʊtɔ nɔɔli mə dəngle sən naa gəni. Win mə dəng dəng yɨm gənɔ, mə dəng dəng yɨm gənɔ, a bʊm n naa gən mə na we bʊm wo mə naa gənne, mə dəng dəng yɨm gənɔ kebɔ kel bʊman tɛ kəga kebɔ kel bʊmən tɛ bʊtɔ Be dəng ya beyo jə yɨ yɨ kwamigən ka migɔ kilan ka, we nan swani swanɔ gə na fəl misɔ mʊ nyɨmle, nan swani gəna fəl miso mʊ nyimle a gɔ nə Kwaama a nyimi Kwaama nəngɔ gɔ bele nən jʊnɨ a bʊmʊ disən yɨ nəni nəngɔ jʊ a bʊmi mə gun mə sa nɔɔli disən na mə nabɔ nɔɔli wɔ n dʊl dʊdʊ so nan nyɨ kwani wini miso bʊmle nəngɔ mə saa nɔɔli disən naa disə tikaligɔ a bemi jʊgɔ nyɨyɔ a bʊma su na nəla dʊl dʊdʊi be sa nɔli a naa, na nəl a dʊl dʊdʊi bego gun dwala gɔ, gun daa dwala gɔ dəng yɨ bʊla yɨm məndi mə yɨ kai di dweyeni nɛnɛmi a shi a ni fəng nɛnɛmi a shi, a ni jil nɛnɛmi shi a ni, bwaligɔ wo dul mi gəm, kelo wo dul mi gəm nə bwar bwar bwar bwar bwar nyo, we mə maa lei mə gun mə yi mə bola təm təmi na gun yɔ dəga dul miyo ya yal jʊ na yal jʊ fa lɔni gəmi na lɔni ja yai wai kanga mə yɨ mə dəng a bʊmi nəngɔ mə yɨ. Na gun dwalagɔ nəngɔ bwe nɔligɔ a jəlami nəngɔ mə dwalagɔ nəngɔ bamə suwa tɛtɛlami nəngɔ ja jəlami ja na mi na ya na mi banə yɨ dakini, yɨm dakinigɔ yɨm we yɨm kʊbkatəm nəl, yɨm bwab katəm nəl disɔ yɔ nə kiyo kele yani bwabka nəl le yani kub kelle, jʊ di dweyeni dəg nəl a gun saa nɔɔli disɔ gə nai na mi nyɨyo misɔ bʊmle a <hesitation> yɨm, youligɔ gəm nyɨma bʊm desin nya nɔɔli naa səjə yɨ kin. Na jə yɨ kin mɔ jəbɔ gəi mela gəm, mela gəm <hesitation> suta mʊnɔ tal gəm a nəl. suta tal mʊno tal gəma nəl you tal gənɔ tal a nəl mʊnɔ gəm mi gʊkatəm wɔ wini tungbɔ kəga wʊnɨ a tungbɔ kəga jə yɨm kin jəbɔ gɔ nəngɔ jʊ a bʊmi saa nɔɔli sən naa jʊgɔ nyɨyo a bʊm a su ka yəlale kaba nule a gul mʊ dəngɔ kaam jəltɨnne a gul dəngɔ kaam tɛ yangyi youligɔ wo kalam kalammi a bwɨlam a su afəgtam fəgtami namʊ sabɔ nɔɔli naa kənkəni yamu dou bola bwɨla, yamu dou bola bwɨla nən dul youli munɔ misɔ kʊtam tənne jʊ bwɨ mə dəng mə jʊnɨ nyo mə yɨmi namə sabɔ nɔɔli nai na youli gɔ a sui misɔ mə nya ləma lewo sai kala nən kwan sai bwɨla nə kwan tangənɔ go misɔ jə nalai jə yɨ nyo fe? Di dweyeni tangənɔ bʊmbɔ, a bʊmnyo nya nɔɔli naa disə jə yɨ kiin, a jʊgɔ nyi a bʊm su kan kole mɔ misɔ mu naa nɔɔlile be jəla mʊ nana, nɔɔligɔ, nan jəla mu nana nɔɔli lan dəng na nyi mə dəng a bʊm nəl mi gəmi ben gun sa sɔn na sə nə yi kin na mi nyi sən kala nən kwan, misɔ mə ka lale nəkwan sai gun sai saa, nan saayo jə ni ni sən naa misə mʊ yɨle nyo mʊ gun ya mʊ saa bwala nəl nyo sən naa be saa jəl kaba təm yuwa yuwal kanga mə suwa daakəni <hesitation> jʊng twam kanga mə su daakəni na yɨ nəngɔ mʊ maa nyo Peri nəngɔ mʊ be nəngən jʊnɨyo ya ja yal tɛbwi yaja yal nɛbwe, yaja yal kənago, nəbo per na ja yalala ji peri ja ta nwalamɔ jə jel gwal jeno, jə jel gwal jeno ja be lɔ tɛbwe a ywan nən gɔla, jel gwalo be lɔ ba jə yɨ kwamigən kwami mʊ jəbɔ nwalamɔ abʊm asu, be naa nɔɔli a <hesitation> a bʊn nyo na nya nɔɔli ja yɨ kin yɨm jeno kin mʊ jəbɔ nɔɔligo nəngo bʊmlei nəngɔ bele nən jatəm kəgai dagəni, nəngɔ bele nə jatəm kəggai na mi nyɨyɔ mi ləmawɔ ləmagɔ gəna daagɔ nɔɔtəmi. Na naa nɔɔli wuwui na naa nɔɔli n wu nʊnɨ a nabɔ nɔɔli tɨm tɨmi a youli, nʊnɨ a nabɔ nɔɔli bwe dadiya suwagɔ səgan bali ga mʊ yɔ mʊ dəga jʊlɔle nən kwani, yɔ mʊ dəga jʊlɔle nən kwani. Nya mʊnɔ yɨ nəngən yɨ kwamigən kwami nəngɔ bele nən fulotəm nəl. Langən bwanganɔ suwa gɔ na nʊnɨ a nya nɔɔli a nya jə nya. N yɨ daagɔ bʊla dəng jʊni langən bwanga na suwai gə na nʊnɨ a nya nɔɔli a nya jə nyani nəngɔ mə bəle mə nəba nya jə nyanɔ sɔ a məndi fe jə nyanɔ mə nyai jʊgɔ nan jə nyaniyo na jə nyanɔ bei nəbɔ swɨ jə nyanole nə per mi mə lele jə nyano ka mə gun yamə saa jə nyan nəngɔ gun yamə saa jə nyanɔ nəngɔ mə nya təmi nəngɔ mə be nəngəni. Jʊgo a fulɔ nəl məndiyɔ a bʊmbɔ jʊgo fulo nəl məndiyo kangə mə nya jə nyan mə tai nəngɔ jʊ a dəgii mə gun mə saa nɔɔli disən nai, a bʊm a su ka yɨle kwamɔ win swar be jə yɨ ja yo. yɨm yo gɔ yɨm kʊbkatəm nəl yɨm yo gɔ <hesitation> nawin na yalale sa wini gung na wini kalalei sa wini a fe, na wini <hesitation> jʊ a yɔ bə dəng dəngi suka jəgkatəm yʊlanɔ, yʊlano kwamo win swari miso bʊmle sai ja you diso jə jəg ka yʊlano na nyi jəg nɔɔligɔ gəm yulanɔ nɔɔligɔ a jəg mʊn yulanɔ jəg gəm yʊlano təgən jə yɨm dakini mʊ jəbɔ gɔ jʊgɔ nyi sai ləm nyo nəl mʊnɔ yib nə bwal bwal bwal bwal nyo Nəngo jʊ a bʊm a mʊgɔ youligo gəmi na yɨ kwamo win swari yɨmo kwamo win swari miso dou kəlale, miso wɨ kəlale miso bele nən bele nən bwam bwam, yɨmo kwamo win swari miso bele nən bwam bwam, na yɨ jə yoi, nəngɔ bele nən bwam bwam mi nənngɔ nə <hesitation> yɨm nakanɔ a bʊm a su na naa nɔɔli n nya jə nya, naa nɔɔli nya jə nyan, nya jʊnɨ a bʊm bʊmi, n nya jʊnɨ nəngo nə tikali, nya jʊnɨ mʊ yɨm youli ni wʊnɨ tikanne a mugɔ yɨm youli gəmi. Yɨm youligɔ dweyeni sai yɨm yo <hesitation> yɨm you yɨmɔ kwamɔ win swani minə tikali na yɨ jə yo jəbɔ nwalamo nəngɔ yɨmɔ bʊmle nəngo yɨmo be tabkale nəngɔ yɨm bele nən tikali nəngo bele nə bwili diso jə na mo yo mʊ maa nyin sən mʊ lɔngɔ. Mʊ maa nyin sən mʊ lɔ kwamɔ win swar. Jə mʊ lɔngɔle jə yo na nɔɔga be nəngəni nəngɔ mʊ be nəngəni nənga fɛka fəi nəngo mo feka faɨ jə yo Per jeni nəngɔ wʊnɨ a maa, wʊnɨ a maa, nəngɔ wʊnɨ a benən, wʊnɨ a be nəngən na jə mʊrka per jəno nəngɔ jə mʊi, nəngɔ jə gung, nəngɔ jə swai, sai dou wɔ a mʊgɔ gənɔ gəm na nəfitəmɔ bei ya dəngi jə suwagɔ maaji kang nəbniyo ga bʊm su sai yalte ga ma